زه به قهوه غوره کړم. قهوه زه د پیاوړتیا او انرژی لپاره خوښوم. قهوه د ذهن د ارامۍ او د ورځې د ښه پیل لپاره ښه انتخاب دی. چای هم ښه دی چې د ستړيا په وخت کې وڅښل شي؛ خو زه قهوې ته ډېره ترجېح ورکوم.